Arakaka le hasoa le tragno avao fa nao tena soa reke eo am zato tapitrisa ka hatra Roanjato tapitrisa. Nao tragno tsy de soa re fa somary ratiraty, eo amin'ny Efapolo tapitrisa ka hatra Enimpolo tapitrisa.